مہربٲنی کٔرِتھ تھٲیِو یہِ خیٲلی کتھ باتھ جٲری: "مےٚ چھُ ہمیشہٕ پتہ، بہٕ چھُس تۄہہِ اسناوان ییٚلہِ تُہۍ بےٚ احساس کران چھِو۔ تِکیازِ ژٕ چُھکھ میون اصل دوست۔ تُہٕنٛز خۄش چھےٚ میٲنۍ خۄش۔ ییٚلہِ تُہۍ خۄش آسہِ، بہٕ روزٕ خۄش۔ تَوَے چھُس بہٕ یژھان ژٕ پرٛٮ۪تھ لَٹہِ خۄش روزِو۔